ଏକ ବନିଯା ରିଜ୍ଯୂମ ବନେବା ଲେ, ସବସେ ପହଲେ ହମାଂକୋ ଉପରେ ଅପଡା ନାମ ଡାଲନା ପଡବା। ଫିର ତର ତୋର ପିତାର ନାମ, ଫିର ମାତାର ନାମ, ଫିର ପହଲେ କିଛୀ କାମ କରୂ ଥୂଲୋ କୀ ନାଈ, ଫିର ତୋର ଜୋ ହବୀ ଅଛୀ, ଫିର ଜୋ ତ॓ର ସ୍କିଲ ଅଛୀ, <hesitation> ଜୂ ଗନା ସ୍କିଲ ଅଛୀ, ଜୋ ଅଛା ସ୍କିଲ ଆଛୀ, ଏତା ଲିଖନା ପଢାଵ ଜ ତର ଔର ତପେ ବେସ୍ତ ପଢାଵାଵ କି ଲିଖନା ପଢıଵାଵୀ ହୈ ତବ ତୋର ରିଜିଯୋଂ ସବସେ ବେସ୍ଟ ଥୀ ଵୋ।